<hesitation> Dza oye wɔ dɛ ɛbɛgye dzin ho nye dɛ mpɛn pii no nkorɔfo hu wo. Sɛ biibi koraa a na ehia a mboa mbisa. Nkorɔfo na a mpo hwehwɛ wo na wɔdze ama wo. Dɛ biibi na ato wo koraa a na edzi fɔ mpo a bohu dɛ nkorɔfo ka bi ma wo <noise> osiandɛ mbrɛ wosi hu wo no dɛm na wɔbɔdwen dɛ wo suban tse. Nna ɛno no no akwantu koraa a yɛfo. Beebi a ɔnnyɛ dzen mma wo <noise> sika afa m' so <hesitation> wobenya sika ara yie <noise> ndwuma ahorow <noise> bɛpɛ dɛ wɔnye me <noise> bɛyɛ edwuma nadze na mom adze kor a ɔwɔ mu wɔ ho nye dɛ adze a ɔwɔ mu wɔ ho nye dɛ <noise> ewo w'abrabɔ ne fa biara nntum mmfa nnsie, enam koraa a ekotwitwa wo tsir mpo a <noise> nkrɔfo nya a wobotwa abɔto paado. <hesitation> W'ebusuafo ɔbɛyɛ dzen paa dɛ <hesitation> edze w'ebusuafo besie. Efom obi a wobohu w'ebusuafo nyinaa, ɔpɛ dɛ oyi hɔn nyinaa fi hɔ a obotum eyi hɔn nyinara efi hɔ. Woho kyer wo koraa a <noise> nntum <noise> nnka. <noise> Sɛ wo ntar ɛhyɛ ahokyer aba na innya sika nntɔ mpo a ɔwɔ dɛ bosea mpo a akɔkɔpɛ <hesitation> na ɛdze hyɛ ntsi ma minyim wɔ ho nye n'.